Lo es tó, el bien tien de nacel d'unu mesmu i los sus descurrierus i no delos querelis del restu la sociedá.